Winjilin, unatilin, mashalin, surayaga iginnangon <hesitation> nijm wijnaintan kadek ingir noselalo shadidanga kawikani, suraya lina ilo, yala uoin irbirea in gedditooli yan, lakin arabilog digda.